பெரும்பாலான மக்கள் இசையை விட டிவி இல்லாமல். வாழத் தேர்வு செய்வார்கள் ஏனென்றால் இசையானது. எந்தவொரு செயலிலும் ஒருங்கிணைக்கப்படலாம். உணர்ச்சிபூர்வமான ஆதரவை வழங்குவது மற்றும். தொலைக்காட்சி பொதுவாக செய்ய முடியாத வகையில். தினசரி வாழ்க்கையை மேம்படுத்துகிறது. இது பெரும்பாலும் தனிப்பட்ட மற்றும் தாக்கத்தை. ஏற்படுத்தும் பொழுதுபோக்கு வடிவமாகக் கருதப்படுகிறது.